﻿Ar kwaklo kabanim sha ninya ɗuai ti ku pira ɗina a munu kumam ɓiɗim. mani ku shirai kar wani ninyamo yigo wai shin wall kan maan pɓini yigi wai shin walla ti madi pidimo karwa niyanmo yi shi wai shin walla mandi ku shirai ɓillan dan wa shugi ti mandi wai kar you merje kan ninya an yu wa shin walla kam ninya shayisi wa shin walla kam kar wanni ti ku piranmo ɗoi sha ninya lalila ku rattanu wata ji gudini yindan wara muroni sha ɗoi wa shi yigo ra kupira yigo wai shin walla.